यमण्यें छुप्यां फल भौत छिन। जन मैं सबसे पलि आपते खाणें सलाह द्योंदू काफल। काफल हमरा पहाड़ मां भौत ज्यादा ह्वंद गर्मियों का टाइम पर। यो स्वास्थ्य ते, रक्तचापो ते, आपा शरीरो ते स्वस्थ रौखणों ते जरूरी चीज चि। दूसरी चीज चि बुराश, हालांकि, स्वो फूल चि लेकिन, तेते हम सब्जी का रूप मां भी इस्तेमाल करदन। बहुत मिठ्ठु चीज चि। आपो <hesitation> कोलेस्ट्रॉल ज्वो ह्वंद, तेते कंटोल करी ते रौखद। तिसरी चीज हमरा पहाड़ में घ्यंघरा व्हंदन, हिसूल ह्वंदन, सी भी मैं खाणे सलाह द्योलु किले के तूमां अच्छू फाइबर, अच्छू विटामिन, अच्छू प्रोटीन रौंद।